kò´o ni vitu kiti ti ti yuku ha taku ntisakatyi kiti ra kò´o yu´yu i tyi tivaa Kuri ra ña tii ntia pletu si kuu koo ha tika ku´ri in kuu kunii tyi saa ña kani ri ra ñaka kuña ntakua kani ri a ta yaa tuku in kii tuu ra ta koo tani yu kunii yu´ri kò´o tani kuu yati ri ve´e kò´o tani yu kuu yati ri nùù into takuatyi nùù into sa´naa yu tyi kaani ri sanae tyi ti ntiso tata´n xii´n Kuri ra ñaa koo kuni viitu tika ku´ri kò´o ko kuniso kuni yu nta yanu sika ka´kun nantuku ri sia´ni ri kò´o kuni yu ña na kaya´a ri ka tyi ti kini kuu ri ta ntisa katyi kiti yaa ra ti kusini ti kuetesi kuu ntiiri ka kò´o yuui´ri ko tyi koá saa´ri kò´o tyi taa isini ru nùù ra sinu ri kuari ra kee se´e ri ra tami ra koña kuni ka´ni ri ko´ña kuni ña koo pletui si´ri ha tyi ti va´a Kuri ra viitu´n xini xiko koo ha tika Kuri ntiantua pletu si kò´o kuni mii na kuni yu ri